Oyilooma dɛmu han tuan, ho tun himinu ya mii ma yɛbun, han cururu we kolonizia sua maba angilɛra sua maba pɔrtiɛra, sua faransɛra sua almara. Donke aba lemite aba yimi ɛndepandansi ho ɛndonezi tun, ro banu nɛ ba we lo Sukarlo a ho wama le'a bee.